þótt margt hafi áunnist með metoo er enn mikið eftir segir formaður Félags kvenna í atvinnulífinu ár er liðið frá atburðunum sem hrundu metoo af stað víða um heim yfirlæknir á Landspítalanum segir að fleiri ánetjist harðari fíknefnum en áður og hætta sé á faraldri líkt og í Bandaríkjunum kvikmyndagerðarmaður segir neysluna harðari en áður kristilegir demókratar biðu sögulegan ósigur í þingkosningum í Bæjaralandi í dag og misstu meirihluta sinn líklegt er að flokkurinn leiti eftir samstarfi til vinstri við græningja sem meira en tvöfölduðu fylgi sitt ung hjón í Vík endurskapa aðstæður í eldgosi á hverjum degi með því að framleiða hraunstreymi í miðjum sýningarsal frammi fyrir áhorfendum kjóll stóll strangi og málverk allt í stíl var meðal þess sem gat að líta á

á Korpúlfsstöðum um helgina um sextíu listamenn sýndu þar og seldu verk sín ár er frá þeim atburðum sem hrundu

víða um heim talsmaður kvenna af erlendum uppruna segir margt hafa áunnist en nýleg umfjöllun um aðbúnað erlends verkafólks á Íslandi sýni að enn er mikið verk eftir

vera mjög ánægður með

ásakana um kynferðisofbeldi eftir það stigu konur um allan heim fram undir myllumerkinu metoo og greindu frá kynbundnu ofbeldi áreitni og mismunun í framhaldinu stigu íslenskar konur fram í hópum og sögðu frá hreyfingin hér heima kom í beinu

framhaldi af höfumhátt hreyfingunni þar sem krafan var sú að hlustað væri á kynferðisofbeldis ég verð fyrir því þegar ég er sextán ára að mér er nauðgað af landsliðsmanni í handbolta á þeim tíma og hann er næstum tíu árum eldri en ég

gerendurnir eru líka mjög oft kannski í hópi fatlaðra kvenna fólk sem hefur rosa mikið vald yfir lífi okkar konur af erlendum uppruna þurfa ekki eingöngu að sætta sig við kynþáttamisrétti en

bæði í orðum og gerðum

hegðun sem þarf að breyta hún er öðrum til lítillækkunar þetta snýst ekkert endilega alltaf um

alvarleg mál heldur

að við séum að fram við hvotrt annað af virðingu og

til betra samfélag yfirlæknir

á Landspítalanum segir að fíkniefnaneysla sé að verða harðari hér á landi og fleiri ánetjist en áður koma þurfi í veg fyrir faraldur líkt og geisar í Bandaríkjunum þrjátíu og sjö hafa látist

vegna ofneyslu það sem af er ári það eru fleiri en allt árið í fyrra af þessum þrjátíu og sjö eru tíu undir þrítugu yfirlæknir

bráðalækninga á Landspítalanum segir að þessi fjölgun sé mikið áhyggjuefni og að neyslumynstur hér líkist því sem er í Bandaríkjunum

höfum séð á sumum stöðum í Bandaríkjunum er og er komin upp í gríðarlega háa tíðni

tífalt hærra en það sem við höfum séð hér ef við náum ekki að stemma stígu við því er hætt við að við förum sömu leið Jón segir að götulyf séu mun hættulegri en

þar sem það sé mun ótryggara hvað

og meiri hætta á ofskömmtun við erum líka að sjá breytingu á neyslumynstrinu eftir að það komu

harðari reglur um lyfseðilsskyld lyf þannig að fólk fer meira yfir í ólögleg fíkniefni hluti af því erum við byrjuð að sjá einstaklinga sem

sem er sérstaklega mikið áhyggjuefni

að mörgu leyti má segja að neyslan sé að harðna en hún er líka að breiðast út þetta er bæði fleiri einstaklingar sem eru í

í kringum sína neyslu en líka þeir sem eru í neyslunni virðast vera í harðari efnum þessar myndir eru úr heimildarmyndinni lof mér að lifa sem sýnd verður í sjónvarpinu í kvöld þar er fjallað um sögur aðalpersónanna í myndinni lof mér að falla Jóhannes

framleiðandi myndarinnar hefur fjallað töluvert um fíkniefnaneyslu hér á landi sem hann telur hafa versnað mikið á síðustu árum í myndinni kemur fram að á þrjátíu dögum hafi fimmtíu og fjögur útköll verið vegna ofneyslu mér finnst fleiri fleiri vera að nota þessi efni önnur og ný efni komin inn á markaðinn það er meira aðgengi að þeim

sameiningu Fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans á að styrkja umgjörð peningastefnunnar segir forsætisráðherra ekki standi til að fækka starfsfólki við sameininguna ráðherranefnd um efnahagsmál og endurskipulagningu fjármálakerfisins skipuð forsætisráðherra fjármálaráðherra og menntamálaráðherra stefnir að því að Seðlabankinn og Fjármálaeftirlitið verði sameinuð þetta er hluti af endurskoðun lagaumgjarðar um peningastefnu þjóðhagsvarúð og fjármálaeftirlit þessi tillaga mín byggir á þeim skýrslum sem þegar hafa verið lagðar fram skýrslu Ásgeirs Jónssonar Illuga

Gunnarssonar og Ásdísar Kristjánsdóttur sem kom fram í júní um endurskoðun á ramma peningastefnunnar sem og fyrri skýrslum og ábendingum frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum Katrín segir að rök séu fyrir því að sameina Seðlabankann og Fjármálaeftirlitið fyrst og fremst er nú það að fjármálaeftirlit

er mikilvægur hluti í því að halda stöðugu efnahagslífi og tryggja stjórn efnahagsmála seðlabankinn heyrir núna undir forsætisráðuneytið og Fjármálaeftirlitið undir fjármálaráðuneytið undir hvaða ráðherra myndi þessi nýja stofnun

ja það er í rauninni verkefni verkefnastjórnarinnar að leysa úr því en það liggur fyrir að þarna eru tveir ráðherrar sem fara með þessar stofnanir í núverandi kerfi og ég vænti þess að verði þá skilgreint í lögum hvaða verkefni heyra undir hvorn ráðherra en er viðbúið að eftirlitið veikist með sameiningunni það er ekki markmiðið að fækka fólki þvert á móti er ætlunin að styrkja alla umgjörð peningastefnunnar með því að Fjármálaeftirlitið verði hluti af þeirri efnahagsstefnu og umgjörð peningastefnunnar sem við rekum þannig að það er alls ekki ætlunin að fækka fólki heldur

fyrst og fremst sú að við fáum meiri samlegð með þessum hætti stefnt er að því að verkefnastjórn skili tillögum sínum fyrir febrúarlok fellibylurinn

í nótt hann olli talsverðum skaða í Portúgal en heldur hefur dregið úr krafti hans á leið yfir spænsku sléttuna kom að ströndum Portúgals á hundrað og sjötíu kílómetra hraða á klukkustund hann reif tré upp með

rótum braut rúður og öllu lauslegu á undan sér

vitað er um tuttugu og sjö slasaða eftir yfirreið Leslies um Portúgal og rúmlega sextíu manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skemmda meira en þrjú hundruð þúsund manns eru án rafmagns og áætlunarflugi frá Lissabon og var aflýst heldur hafði dregið úr vindstyrk Leslies þegar hann kom að spænsku landamærunum hann var þá kominn niður í hundrað kílómetra á klukkustund og hefur valdið litlum skaða appelsínugult er í fjórum héruðum á norður og norðausturhluta Spánar og er aðallega varað við mikilli úrkomu mikil ofankoma er einmitt það sem hefur plagað frændur okkar Norðmenn um helgina aðallega í upplöndum þar hafa ár og fljót flotið yfir bakka sína mikill hiti hefur fylgt og fór hitinn í Guðbrandsdal um helgina upp í tuttugu og fimm gráður vegir hafa lokast og mörg lítil bæjarfélög í upplöndum eru einangruð vegna flóða áframhaldandi úrkomu er spáð næstu klukkustundir íhaldsflokkur kristilegra demókrata beið afhroð í þingkosningunum í

í dag flokkurinn missti meirihluta sinn sem hann hefur haldið nær óslitið í meira en hálfa öld samkvæmt fyrstu fá kristilegir demókratar rúmlega þrjátíu og fimm prósent atkvæða sem er svipað og síðustu skoðanakannanir spáðu græningjar eru ótvíræðir sigurvegarar kosninganna þeir meira en tvöfalda fylgi sitt og fá

valkostur fyrir Þýskaland fær ellefu prósent atkvæða kristilegir demókratar missa þingmeirihluta sinn fara úr hundrað og eitt þingsæti niður í sjötíu og fjögur en hundrað níutíu og tvö þingmenn eru á sambandsþinginu staða flokksins er um margt athyglisverð flokkurinn hefur verið sakaður um að hafa hallað sér mikið til hægri upp á síðkastið og jafnvel fullmikið í átt að

sem berst gegn því að fleiri flóttamenn fái að koma til Þýskalands þetta hefur einmitt valdið úlfúð í stjórnarsamstarfi flokksins við Angelu Merkel flokkurinn aftók hins vegar fyrir kosningar að starfa með

standi einungis til boða samstarf við græningja sem hafa á stefnuskrá sinni að bjóða innflytjendur og hælisleitendur velkomna til Þýskalands stjórnmálaskýrendur hafa einmitt útskýrt kosningasigur græningja með því að mörgum hófsömum kjósendum kristilegra demókrata

hafi mislíkað fjandsamleg afstaða flokksins til flóttamanna og því yfirgefið hann í kjörklefanum í dag afhroð kristilegra demókrata í Bæjaralandi er talið kunna að auka enn frekar á erjur Angelu Merkel kanslara Þýskalands og

innanríkisráðherra og formanns kristilegra demókrata í Bæjaralandi stjórnarsamstarfinu hefur að minnsta kosti í tvígang verið teflt í tvísýnu á örfáum mánuðum vegna ósættis þeirra tveggja Hvalur á þurru landi risavaxin grasker og skartgripir frá tímum frönsku byltingarinnar eru í aðalhlutverki í heimskringlu kvöldsins þessi risastóri hvalur var afhjúpaður um helgina í San Francisco þetta er líkan af steypireyði í fullri stærð tuttugu og fimm metrar að

fékk tvo listamenn til að búa til hvalinn og nota eingöngu til þess einnota plastsorp verkinu er ætlað að vekja fólk til umhugsunar um plastmengun í hafinu fullvaxin steypireyður vegur um hundrað og fimmtíu tonn sem er um það bil það magn af plasti sem fleygt er í hafið á níu mínútna fresti annars staðar í Bandaríkjum voru önnur ferlíki tekin og vegin og verðlaunuð um helgina hápunktur hinnar árlegu uppskeruhátíðar í er

og vó rétt rúm hundrað kíló

ætlar á miðvikudaginn að lyfta hulunni af sem fyrirtækið býður upp á uppboði í Genf eftir mánuð skartgripirnir voru í eigu frönsku drottningarinnar

eiginkonu Lúðvíks sextánda sem var gerð höfðinu styttri í frönsku byltingunni árið sautján hundruð níutíu og þrjú

segir að drottningin hafi oft verið skreytt miklum perlufestum sem á þeim tíma þóttu skartgripir og demantar hápunktur uppboðsins verður uppboð á demanta og

eða rúmar eitt hundrað milljónir króna það breytir því hvernig maður hugsar að geta ekki hlaupið út í búð eftir því sem vantar segir forsprakki nýs menningarhúss á Patreksfirði í húsinu eru listasýningar vinnurými og hvers kyns uppákomur landinn hitti þau Aron og í vor þegar þau voru að undirbúa opnun hússins í gamalli verbúð sem gegndi síðast hlutverki

húsið er samkomuhús sem hýsir list listamenn og hvers kyns viðburði með þessum viðburðum sem við höfum haft eins og karíókí og bingó og

leið til að fá fólk inn

þessa menningarmiðstöð til að kynnast list sem við höfum fram

fer kannski bakleiðina inn í það því oft veit ekki hvað það á að gera á opnum

okkur finnst við svolítið vera að strá fræjum með það varðandi menningu og list innleiða það inn í

samfélagið með alls konar aðferðum í

í húsinu er

sameiginlegt vinnurými og sýningarrými en nýjar listasýningar eru settar upp á fjögurra vikna fresti með því að starfa á vinnustofu hússins geta þau Aron og haft opið áfram í vetur þegar flestir aðrir samkomustaðir í þorpinu verða lokaðir hægt er að sækja um að nýta listamenn hafa verið feimnir við að bjóða verk sín til sölu segir formaður Sambands íslenskra myndlistarmanna um sextíu listamenn tóku þátt í sölusýningu um helgina

og fleira um sextíu listamenn tóku þátt í

í dag ég er hérna fyrir hönd

heyrðu hvaða máli skiptir svona

messa fyrir ykkur þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir okkur er svo mikilvægt að kynna það sem við erum að gera og að myndlist sé vinna en ekki bara hobbí og maður sé bara einhvern veginn latur bóhem á vinnustofunni í fyrsta skiptið sem þetta er gert en

mér sýnist þetta bara vera ótrúlega skemmtilegur vettvangur fullur af möguleikum hefur þetta verið eitthvert feimnismál fyrir listamenn að þeir þurfi að selja

þekki ég það bara af eigin raun

kemur bara á mig hik er nú ekki mikið um sýningarsali í raun og veru þar sem hægt er að sækja um og listamenn gera grín að þessari erfiðu umræðu um peninga og listir nú erum við að reyna að efla okkur í að vera sýnileg og koma fram með það að til að geta keypt efni til að búa til þá þurfum við að fá aura fjallaleiðsögumaður sem hélt erindi á ráðstefnu Landsbjargar um helgina

segir að alvarlegt slys þar sem hann féll niður af fimmtíu metra háum kletti og

fjallaleiðsögumaður frá Alaska sem fjallaði um hvernig björgunarsveitir gætu bjargað sér með litlum búnaði í óbyggðum hann hefur raunar upplifað það af eigin raun eftir að hann féll af hátt í fimmtíu metra háum kletti í Bandaríkjunum

dó tvisvar á meðan björgun hans stóð yfir sem tók átta klukkustundir þetta varð til þess að hann fór að kenna leiðsögumönnum réttu handtökin fjarri byggðum ung hjón voru svo heilluð af eldgosinu á Fimmvörðuhálsi árið tvö þúsund og tíu að þau lögðu allt undir og komu á fót

þar sem þau líkja nákvæmlega eftir hraunrennsli hjónin Ragnhildur og Júlíus

í Vík í Mýrdal hugmyndin að sýningunni kviknaði á Fimmvörðuhálsi árið tvö þúsund og tíu við urðum alveg heilluð og þegar gosið hætti þá fórum

að endurkapa þessar aðstæður þau fóru því af stað með þá hugmynd og hafa unnið að henni undanfarin ár komumst í samband við bandaríska vísindamenn sem hafa verið að bræða hraun í einhver ár

í svona miklu návígi þetta er bara nákvæmlega það sem gerist í náttúrunni

í smækkaðri mynd sæti eru fyrir fimmtíu gesti í sýningarsalnum Ragnhildur segir það með ráðum gert þar sem þau vildu hámarka

upplifun hvers og eins það sem kemur fólki hvað mest á óvart þegar það sér sýninguna er hvað hitinn r kannski niður í svona upp og endurnýtum það þá að veðri það verður áfram frekar hæg

átt á morgun og skúrir sunnan og vestan til annars víða bjart rigning

annað kvöld og bætir heldur í vind hiti tvö til sjö stig að deginum Birta Líf Kristinsdóttir

veðurhorfur að loknum íþróttafréttum en áður en kemur að veðrinu eru það íþróttafréttir við skulum sjá það helsta sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með í íþróttafréttum kvöldsins leikmenn íslenska karlalandsiðsins í fótbolta eru hungraðir í að ná góðum úrslitum á móti Sviss í Þjóðadeildinni annað kvöld það er mikið í húfi fyrir íslenska liðið

margt hafi áunnist með metoo er enn mikið eftir segir formaður Félags kvenna í atvinnulífinu ár er liðið frá atburðunum sem hrundu metoo af stað víða um heim

yfirlæknir á Landspítalanum segir að fleiri ánetjist harðari fíknefnum en áður og hætta sé á faraldri líkt og í Bandaríkjunum kvikmyndagerðarmaður segir neysluna harðari en áður kristilegir demókratar biðu sögulegan ósigur í þingkosningum í Bæjaralandi í dag og misstu meirihluta sinn líklegt er að flokkurinn leiti eftir samstarfi til vinstri við græningja sem meira en tvöfölduðu fylgi sitt ung

hjón í Vík endurskapa aðstæður í eldgosi á hverjum degi með því að framleiða í miðjum sýningarsal frammi fyrir áhorfendum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 vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina um helgina verið þið sæl